यदास के बढ़ावेवाला भोजन में मेवा और बीज। अखरोट, बदाम, मुखफली, सुरजमुखी, कद्दू। चीया और अलसी के बीज के बढ़िया माला जाला मचली। में मचली के फैट से भर्पूर मचली जैसे सैलमन काड। और डिबा बंद लाइट ट्यूना भी बढ़िया होगा छे बेरीज में। ब्लूबेरी स्ट्रोबेरी और रास्प बेरी भी बढ़िया माला जाला।